हमे अगाडि लैका रहली न तनी चुका माने कैसे एक, दु, मे पढैसै की । त हम औसनका रहली न त कसै लैका सब टाल लैका सब दशैं के समय मे पतिंगा उराइसै की। त औसनके रहलै पतिंगा उराइत की। त दशैं या समय मे आ हमे रहलीयै छत मे की । त लैका सब पतिंगा उरैते उरैते कैसे करैसै तु ओकर काट त उ ओकर काट कटा कटौयल होइसै। त औसनके रहलै पतिंगा के करो के करो कटा जाइत न । त उर के चल आइत रहलै की हमर छतवा मे। त हमे न देखैत रहलीन त हमे दौर के जाइत रहली की पतिंगावा लेआए । आ उनहु से लैकाबा सब दौर के अइतीयौ पतिंगा वा लेबे की ह हम लेलेम। त हम लेली की पतिंगावा आ लोका लि आ लैकावा सब आइत न त कहे दे हमर पतिंगा त हम केने हमर छत मे पतिंगा आल हौजे हम तोरा पतिंगा दियौ। त हमर मौसीके कही मौसी गे देखन हौ लैकवा सब पतिंगा मंगैत हौ । त हमर मौसी कथी कहैत हौ केने के पतिरिंगा गे त हम कहली अपन छतवा मे पतरेंगा आल रहलौन। त हमे जाके उ पतरिंगावा लेलेलि कि ओदे धदेल गेल बारीऔ। त कथी कहैत हौ हमर मौसी ना दे उ बाला अपन होगेलौ। काहेला जैबे ओकरा के देबे त उ लैकवा सब केतनो मंगतियौ केतनो मंगतियौ हमे न नादि की आ लैकवा सब चल जाइत रहलैन। त हमेन धागा मे बानके की आ पतरिंगावा न उराइत रहली। माने न हमरा न पतरिंगा उराय ना आइत रहल की । आ माने बारा सौख हमरा केन पतरिंगा उराय के मन करैत रहल। हमर मौसी कहतीयौ उरा आ सिख । त हम कहली हह त औसनके करते करते न सिखते सिखते न हमेन पतरिंगावा केन फारदी की । माने हमरा सेन पतरिंगावा ना उरैत रहल आ ना लैकबे सब के देइत रहलीअइ।